Aloura për fe ël pulast t'i pìe 'na peila, t'i büte ëndrinta ën po d'öli, ën po 'd güst, ël pulast a toch, ën po 'd brö e t'lu faze cözi pian pianot për 'na mezura, 'n'urëtta